Ny nosy da tany tany odidiany ranomasy zay gnatao hoe nosy zao ipetraha io azo ipetraha azo iveloma zay gny ny nosy.